Sɛ mpɛ sɛ ntwerɛ abasɛm ketewaa bi a, deɛ mɛyɛ ne sɛ, ɔsɛ sɛ ntena ase dwene hoo yie ne nhu sɛdeɛ mɛsi atwerɛ abasɛm no. Ɔwɔ sɛ nsane dwene deɛ mpɛ sɛ ntwerɛ abasɛm no fa ho, sɛ ɔfa abrabɔ ho, ɔfa asɔre ho, ɔfa adwadie ho anaasɛ nsɛm a ɔrekɔ so wɔ wiase ho ne amanyɔsɛm ho. Nti deɛ ɔdi kan no, ɔwɔ ntena ase ne ndwene yie hu deɛ mpɛ sɛ ntwerɛ abasɛm no fa ho. Afei so, ɔwɔ sɛ nsua abasɛm nhyehyɛeɛ, sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ abasɛm a, ɔwɔ sɛ wotim nya ti asɛm ma abasɛm no. Woanya ti asɛm awie no, ɔsɛ sɛ wohu nnianimu no. Kwan a wobɛfa so ahyɛ aseɛ atwerɛ abasɛm no na atim aatwetwe nnipa nso ama wɔaakan abasɛm no. Afei so ɔwɔ sɛ wohu mfimfini no, nsɛm a hoo hia a ɔwɔ sɛ wode ba abasɛm no mu. Ne ɔwɔ sɛ abasɛm biaa so no, awieeɛ wom nti awieeɛ ne so ɔwɔ sɛ wotim ma yɛhu deɛ ɔsiiɛ nyinaa. Sɛ ne nyinaa koraa amma a, ɔwɔ sɛ wotim bɔ abasɛm no tɔfa. sɛnea ɔbɛyɛ a nteaseɛ sononko bɛtim abam nti kwan a wopɛ sɛ wotwerɛ abasɛm a, wobɛfa so ni.